لو قدامي فرصه ان انا اسافر لأي حته في العالم دلوقتي اول مكان هروحله هي السعودية عشان ادخل عمره واعمل عمره واشوف الكعبه واحس بالحاجات الجميله اللي كلهم بيحسوا بيها، نفسي جدا جدا اروح عمره وبإذن الله تحصل قريب ولو مكانتش عمره كنت احب جدا ان انا اروح تركيا، حاسه ان انا سمعت كذا حد راحها <hesitation> بتاع شركة سياحة وكدا وعجبته والأكل هناك حلو والناس تعاملها لطيف والاماكن السياحية حلوه فهحب اروح بعديها تركيا